Mméyié ñtò éjáká ètté ányé gwák, mméyié ñjóhó itiókéd, ñnùñ ñyié ñtò éjáká èká ányé gwák, inyié ñjóhó ágwó dúób, idéhé ùkéd àmmó àmi ñsè ñkùd, ñùñ ñkùd ámmó, ñnúñ ñkùd àmmò k'úkábárisùá ùsùñó, ùsúñó ámmó ènùñ èféhé éli ilùñ, or ánùñ ádé mbón si bóbóñó k'ùfók, mbón sinùñ ìbónó k'úfók éjóhó itá, itá àdè ñnúñ ñsé ñkùd mmánúñ ñká ilùñ ñkèkùd ñnúñ ñkùd àmmó, inùñ ibiré né ámmó, mbón sibá ké ñkáñ ñyióñ ùsùñ ákó, ñkó àdédé úkábárisúá ámi ñnúñ ñkúd ámmó isó, ñnùñ ñkùd úkéd àmmó, énénúñ ilihé, úkéd ájid ìnúñ idárá, inùñ ikùd ùkéd ágwó isó, inúñ ídióñó úkéd àgwó.